Ny hifandraisan'ny samy trondro ny trondro izany an dia biby anaty rano an, dia hoe ny fifampifandraisan'ny samy trondro aloja izany tsy fantatro fa! hoe ny trondro izany misy ny trondro hoe mihinana ny trondro sasany an, ohatra hoe ny fibata izao ohatra mety mihinana ny trondro kely noho izy an dia mety mifampinana izany ny trondro. Misy koa anefa ny trondro afaka miara miaina tsara ao anaty rano.